Ovulamu vwandatushiramo vwalikho ovutinyu shichira okhulondokhana <hesitation> lundali nendi ingo iyo mama wanje nafwitsanga yandekha neshiri mutii lakini ndamala nenderwa nende omusiani wefu omusiani wefu omukhulundu lakini amaisha <hesitation> kenaka kali amatinyu nakalolakho shinga kali amatinyu shichira okhulondokhana <hesitation> nende isahino irinangwa amaisha lano sahino amaisha nama amaleyikho shichira okhurula inyuma eyo kali amatinyu lakini khulo isahino amaisha namaleyikhwo shichira ndamala nenthia olukhasi ne irakakho tsifwa tsifwa tsienetho orakakho tsimbindi ommboshi ommboshikwenoko kwokhufuna kuno ofunanga kuno ofuna hino onyola kwakho vushia mukamba khandi kenyekha ove nofunanga wakhafuna orio nokusiakhu wakhakusiakhu orio novulano ovukulakho evindu vyenevi no norumishira lakini khulwo isahino shichira okhulondokhana shinga lendali inyuma iyoooo. Nende isahino lano endolakho tiffarent <hesitation> endolakho endi ovulayi shichira okhulondokhana olwali lweinyuma lulia lwalinji olutinyu shichira lwalinji ovutinyu wakonanga kata khumasero khukhakunia lakini khulwo isahino lano shanyala okhukona khwikunia ta sahino okonakho kata khumukotsoro niko amaisha kekhuvoleranga amaisha kenaka lano sahino namalayi shichira ingonakho khumukotsoro olo ndakonanga khwikunia neshiri ingo nilano isahino mapatiliko kaliho nakenaka shichira kalolekhanga lano mapatiliko kano nikalolekhanga kano kalolekhanga khulitsa ovulayi khandi yani omumbiri kwene nochenda ohuliranga lano indikho ovulayi shichira okhulondokhana khumaisha lano isahino amaisha kendi nako namalayi khandi nende hango wanje na alayi okhulondokhana nende kata ingo wefu shembola mbu ovumanani vuvereyo sana ta ne khandi isahino khuli okhulondokhana khuli khumakhuva mbu khulikhumakhuva mbu orachekhu orufwa orachekho shina isahino shichira lweifula yenyanga okhukora orachekho vuli shindu shitsa okhukhonya imbiri iyi khovulano nove munjira indayi yene shichira okhulondokhana. Valuya vefu khwayanza ovusuma khwayanza tsifwa khulachiranga ninolayanza evindu vienevi tawe monyola novutinyu shichira okhulondokhana <hesitation> efwe avaluya nolalirekho orusuma runo tawe shinovo ovulayi ta shichira paka oliekho ovusuma vuno khokone nohulira ovulayi okhulondokhana mbu khamaisha kako olole katsitsa ovulayi shichira amaisha koko kano nolo nikatsia ovulayi nivwo ovulayi shichira amaisha amaisha koko kano otire ovulayi vwene otire ovulimi otire amatuma kano nikatsia ovulayi vwene novukule kata imboleya hino ya amasingo hino norakhu khulisukuma khandi lisukuma litetendemanga shichira lero khwalekha imboleya ya <hesitation> mmaduka shichira khurumishiranga imboleya ya hango ye yi ing'ombe shichira okhulondokhana lukhwalinji khale shikhwalinji neing'ombe tawe lakini isahino nyasaye wakhwitsulira lero khuli neing'ombe khurumishiranga shichira okhulondokhana khuvukula runo khura mukunda neimboleya ilia nikasia ovulayi vwene khuvetsanga khukasia efiokhulia lano efiokhulia noraka mukunda mulia nevyokhulia viva evilayi nekhurondokhana mbu fiokhulia vitsa okhukhonya maisha katsitsanga imberi shichira imbiri hino khwitsa okhutukha omwesi wa chanuari. Khwitsokhuva khuvula kata eshindu shosi shosi ta orutuma khwitsa okhuva khumalire orutuma runo nikhwamala khurio khandi khwenyanga khurake eshuvwe khwakharaka eshuvwe shilia norumishira orusingo runo wakharumishira rusingo runo khonyole amatuma khonyolekho efaita yorutuma rundi khore munthu nenolakhola orio tawe emikunda chefu chino huvukulanga <hesitation> amatuma orutuma ofunanga orutuma rutiii onyola onyola wakhalia wakhola shina wakhamala lakini norumishire amasingo kano morumishire amasingo ovulayi vwene witsa khufina matuma kata amakunia kataru namakunia kataru kano witsa okhurumishira munjira indayi navana vovo <hesitation> nende efamili yiyo nefamili yino yenyanga khandi ochitunze ovulayi vwene ochivolerenje <hesitation> mwana wanje kholanga ori kholanga ori nomwana nomwivalira likhuva omwana ave omuchesi khandi amanye mama huno yatsivaliranga eshileve kukhu huno yatsivaliranga eshileve nova nende omundu wakhukhwivalira tawe khandi kalali amalayi tawe ove nende ishinda indayi yokhumanya mbu imbolerenje omwana eshileve shino imbolerenje omwana eshileve shino nenomwenosia nenemwinosia nomwana neye atirakhu lilala kukhu yamboleranga shino kukhu yamboleranga shino ikhole shino khandi ikholakho shino kukhu niyambolera kano khandi nasi nasi khandi khole shina endire <hesitation> murder emanyenje kukhu huno yamboleranga eshileve shino yamboleranga eshileve shino nikhutsirira khurio nikhumenya. Khuva khuvo khuva avaitsioni yani viyitsioni vavetsanga mbu avandu avalayi vali mukenya muno shichira okhulondokhana novola ovulayi navashio novola ovulahi ovetsanga olakholanga shina ovetsanga omundu omulayi lakini novo omundu omumbii omundu shasutakho hambi ta lakini kenyekhanga ove omundu omulayi khavandu vakhusutakho hambi nenovo omundu tsa omuvi omundu akhusutakho hambi ta nova omundu wokhukuruma avandu omundu akhusutakho hambi ta khokhuve nende indomero indayi ya vandu okhukholashina okhusutakho hambi khuvolera halala khukholere evindu vyefu halala ne nolakholera eshindu halala nende avashio tawe ova wakora shichira ova wakora wikhalenje wenyene novuleyi ta wikhalakhu navandu ninomanya shinga lwa avandu vanyala okhuva nivali lika likenyekhanga noli mushivala muno ove orio nokhukhula khwefu khwali okhutinyu shichira okhulondokhana mapato shikalinjiho ta mapato kali kati kakora wahengakho kata omundu akhuhekhu kata akhasumoni kata ishirinji ndala nonyole hena watukhanga inguvo hino ofuye supui khandi ofuale inguvo eyo khandi norukuvo niruviri ofuale khukolova khokone nakhakuvo khalia khandi vulano ofwalule akhanekha khandi nofue akhanekha khandi khanofwale khwali nende amaisha kalali amaleyi mukenya mwefu muno tawe lakini khulwo isahino lakini khulikho ovulahi.